באלניסבה אלא בביג’נא נסרחו שי ח’וד ו לא מרחאד <hesitation> בניסבה לל אהסן ת’וריקה היא אלפונטוז, כנתשדו אלפונטוז ו כנתבקאוו נדפ’עו ביה חתה כיתסרח, אלא כאין אלקצ’יה א’וע’ד מן אלקיאס כנתשרו וחד אלמאדה ו כנתח’לוה תמאק תחיד אלסומום ו כיתסרח.